د خوړو په غوره کې دا ټکي باید په پام کې ونیسو. د خوړو په خوندیتوب کې غذایت او کیفیت ته باید ډېر پام وکړو. ټول خواړه باید په سمه او منظمه طریقه غوره سي او تل تازه خواړه وخوړل سي او هغه خواړه چې ډېر غذایت او تازه وي، هغه دې دایم وخوړل سي او ګټه دې ترې واخیستله سي، ځکه خواړه زموږ بدن ته انرژي راکوي.